Ita ta mungkin Ita hika tasanggati losa dodona mungkin faik esa nai ndia Ita so'dan ia kadang nai lain kadang nai dae, faik esa Mungkin Ita ki faik esa mungkin Ita hika Ita takasoe jadi Ita sodan ia ta harus Ita hika tahele mungkin faik-faik esa nai ndia Ita bisa hapu susah Ita ki.